ווען מ'שפארט צו א טיר <hesitation> מאכט עס אז מ'זאל נישט קענען אויפעפענען די טיר און ס'אזוי יעדע הויז האט א שלאס אז נאר די מענטשן פון די הויז זאלן קענען אריינקומען און ביינאכט אדער אפילו דורך די טאג ווערט עס צוגעשפארט אזוי אז ס'קענען נישט אריינקומען קיין גנבים אדער רויבערס און אלעס בלייבט סעיף פארזיכערט.